ହାତୀ ସେମାନୋଂ କରୋ ହୁପନାଲ ସାଇଜ <hesitation> ଯୂନେବଲ। ଏକ ବଡକାନୋଂ ପରିଯାନ୍ଯାନ୍ଯୋଂ ବହିଶିଷ୍ଟ୍ଯୋଂ ଅଭିଶ୍ଵାସନ୍ଯୋଂ ବୁଦ୍ଧୀ ଜୀଵୀ। ଏଵଂ ଜୋଟିଲୋଂ ସମାଜୀ କୋ ଘଟନେ ପରିଛଲା ହୋଈ ଜହାଂ ସେମାନୋଂ କରୋ। ଶକ୍ତିସାଈ ପରିବାର ବଂଧନୋଂ ଏଵଂ ଭାଵୋ ପ୍ରମାଂ ଗବିରତା ପାଇଂ ଛିଲା ହୋଈଚୀ।